<hesitation> kongoi mising, <hesitation> netai ko <hesitation> kiy nachame ya apwati petutnyu nepo siket anan ko ya ya aachini in kene ne uu tumto <hesitation> petut notok <hesitation> petut notok kikisicho, ko uu netai a tachame kotawe letomkai awendi, tawe amasta ne mi tukuk che karanen, tukuk chetoma akere, <hesitation> tukuk chetoma atinye, amu petut nyu nepo siket ako ka kates ki kates kenyishek chuk, <hesitation> kita ake kora ko akase tachap amitwogik che karaneni, amitwogik chetomkai achape, amitwogik chetomkai aame, saam amitwogik chotok ak apaipachi amu petutnyu nepo petunyu napwate petut nikikisikena, <hesitation> kita ake kora ko akse takitepi ak choronok, takit takiyai <hesitation> takiya wa <hesitation> ng'al che chekonu <hesitation> ke ketepi kipakeng'e, ake ke- ke mwa ng' kemwa <hesitation> atindonik aki kepaipachi petut notok pa <hesitation> petut notok pa sikeet nyu, amu petut nikipwate <hesitation> siket nyu, <hesitation> ee kito ake kora ko tawe tawe wuiya awe aa apaishe <hesitation> tukun chekie cheu <hesitation> cha anyinyen tukuk che ipaipatin ee.